Laha mahakasiky peacemaker koa, tsy haiko o, tsy haiko raha io satria zaho voalohany tsy mpitsabo sady tsy mampiasa anizao sady tsy misy koa gn'olo haiko mampiasa azy. Eh mety maro avao gny mampiasa azy fa laha araky ny fahaizako azy zany tsy tsy misy olo mba akaikaiky ahy eo mampiasa azy na olo mba hainakahy mampiasampiasa azy io.